ti ña kee ña ni kua nantuku ri ña kasiri kuu ñaa ti so´o in ha ña ti´ha Kuri kee ni kuara ña nantukuri kiti ta´ku na yaa kini ntiura yanu ta´ña nakontiu tyu kaa so´o ri´a yanu ntee kunteri sianiri ri´a ñaa a´su ñaa so´o kuayu ha so´o xintiki ha so´o nta ntakumi kiti na nantiniri ra ña satakueri ri´a tyi nantuku ri´a kasia´ri taku ñuu ntiu ra sa ko´ña kò´o ntuva kiti into sati ti´ha Kuri sa´atakueri ri ta´ña sianiri ni.